Noq mul juhtu sääne lugu, et mi ollimiq kõik lubanuq, et miiq olõmiq egäveste ütsindä, selle et kui mi lövvämiq paariliseq, sis mi jätämiq ju sõbraq maaha. Ja sis mi pidimigi timä hoobis maha jätmä.